Ai fa inglizi kullis. Fransigon fa kullis. Igilizie owalin kailka fa kullisei, tarin nane ademri malle nane, ken kaba, niya, malle مستقبل maleka hadidili, issaton ingilizie donia malika dumedo, iron ingiliga irbimean kan, eska jelli ashrig shogholmuname, eska ademri malle dan bagnimuname, in ademri mallei tennan ingilizi kullei, teka nefigin, geral goni, shoghola goni, ademri undainekra kulu wae baya, baya, agmu. Ademri mallei issata inna agintan donia malledan bagniname, ademri malleka wettakachi bagnidil issata inglizili, fransikon ajwoda gasikir musiga koni agt_ agin bagnidila لكن <hesitation> ingilizig algaraimu.